E mi sò de doî mòddi. Con un, se inumidisce a maccia con un panno bagnou ma no tròppo de alcòl e se dà di corpetti fin che a maccia a se ne va. Un atro mòddo, ciù fito, l'é quello de versâ un cavamaccia, fæto à pòsta in sciâ maccia e lasciâlo louâ. À tutti i mòddi se dovieiva vedde a maccia sparî.